E karazany voankazo laniko isakerignandro sy ny legiomy laniko isak'erignandro da somary maromaro avao fa raha ohatry ke vokazo zany da mety mandany eo amina folo eo ngamba isakerinandro da e legioma da somary mitovitovy avao koa anatin'erinandro.